Mi silan koromje ha sifakaare am, mi wata manga manga ha kombi mahol, petel petel bo ha chaka sifakaare mai ngam himbe joda siwta to be somi.